Samy tiako sy ataoko na ny mandeha an-tongotra na ny mihazakazaka fa raha tena hoe mila misafidy amin'izy roa an, dia at- aleoko mandeha an-tongotra. Mandeha an-tongotra fa somary afainganina kokoa ny ny fandehanana an-tongotra izany. Somary hoe manao dia maika. Ny antony an, mety hoe tsy dia mandreraka kokoa ny mandeha an-tongotra noho ny hoe tonga dia mihazakazaka be.